A zaho zô agnisany mampiasa menaka mandry. De zaho kôa mampiasa menaka madio na le menaka amin'ny kaste regny. De izy Io ampeseko ra ohatra ka hoe magnedy ra zao na kôa hoe mahandro ro zao. Tsy vôtery hoe ro ino fa ra rehefa ro fogna de ampesako ananjy.